﻿endimi nyingi nikyomugaso muno habwokuba buri ahokujya noyanguha <hesitation> kugamba nabandi kandi nekindi obu okuba nomanya endimi nyingi, noyanguha kufuna omurimo habwokuba abakwenda kukukozesa <hesitation> nibaba nibanguha kugamba naiwe hamu n'ekindi buri ahu okujya buri omu naaba nayenda kubaza naiwe kubayambaho kugamba n'abandi abantu